تحقيق السلام العالمي ممكن بس يحتاج جهود مشتركة من كل الدول والشعوب اول شيء لازم يكون في حوار مفتوح بين الثقافات ونتفهم بعض ثاني شيء تقليل الفقر والبطالة يعزز الاستقرار ويمنع الصراعات لازم كمان نحارب التطرف ونرفع الوعي بالحقوق اللازمة لكل انسان ونبث دين الاسلام.